पीला रंग मुख्य कई प्रकार की भावना और विचार जगाओ जोकि एक ऐसा रंग हो जो मुक्खे ऊर्जावान और उत्साहित महसूस कराए। पीला रंग सूर्य से मिलकर जुड़ा हो।